मोर घर में हमन सब मन पांच सदस्य ही। मोर आयु है बाइस साल। माता जी के आयु है पैतालीस साल। मोर पिता जी के आयु है पचास साल। और मोर बहिन के आयु है अठारह साल। आऊ सबले छोटे मोर बहिन के आयु है ग्यारह साल।